لو أجدر أرجع بالزمن ودي أروح لعصر النهضة في أوروبا، أبي أشوف شلون كانت الأفكار تتغير، والفنون والعلوم تزدهر بهالقوة. تخيل تكون وسط ناس مثل ليوناردو ومايكل انجلو وتشوف إبداعاتهم وهم يشتغلون عليها بأحس بكون شعور رهيب وتشوف شلون البشرية كانت تطلع <noise> من الظلام لعصر النور.